<hesitation> Izy alôha kôa vidin-tragno edy zahavagna <hesitation> arakaraka an'le agedazan'le tragno zany vidiny ,raha ôhatra zagny mividy tragno anao ohatra hoe tragnotragno bozaka madinidiniky miaraka am'tany mie- miaraka aminazy igny de mety mahazoazo eo am'vingt millions mahery ake fa raha ohatra anao kôa mividy tragno geda be regny, ah mety agny am'milliard akagny anao vao mahazo azy ai.